Sj mobosua kasa fofor bi mprjmprj yi ara nkyj frenkye kasa na mobosua osiandj djm kasa yi eba ebibir yi mu a nkorcfo pii na sj edze pctc kasa no to nkyjn a, wcdze djm kasa yi dzi nkitaho djm ntsi mowc akwanya dj mobosua kasa fofor bi a, mebjper dj mobosua frenkye kasa ama me nkitahodzi annkjyj dzen amma me.